कुकुरों की सभी नस्ल बराबर कि मित्रता नि दिखौंदन। जन हमरा पहाड़ मां आप जाला, त तख भोटिया कुकूर मिल्द। भोटिया कुकूर बच्चों दगड़ि अर अपरा मालिक दगड़ि प्यार से रौंद। लेकिन कुछ कुकूर यमण्ये व्हंदन, जन पिटबुल चि, डल्मेशियन चि, यमण्ये कुकुर व्हदन ज्वो भौतच गुस्सा वला रौंदन। यी कभि भी केते भी काटि सकदन। त सरा कुकुर एक चार मित्रवत नि वंह्दन।